Sitrany feky, amy nakà. Fotony za bôka tsy mahay mitondra bisiklety. De sitrany fo andesa mandeha vity. Avô kôa za tsy tia andesin̈y amy bisiklety. De sitrany fo vity fo ny nakà tiako koa fa mandeha amin’ny lalan̈a.